ان انا نكون عميل سري في مهمة تسلل لمنظمة إجرامية في حد ذاته الموضوع مش سهل. ولكن لو حصل الموضوع يعني عملية التسلل دي ضروري جدا يكون في خطوات واحتياطات لازمة عشان نتجنب ان انا نكتشف فالبتالي لازم نتبع بعض الأساليب ان نستعد للتسلل دي. مهم جدا انا نحدد نقاط ضعف النقابة داي ونبني غطاء مقنع عشان يوثقوا فيا ونكسب ثقتهم ونحافظ على أمني طول فترة العملية. او انا طبجت الخطوات دي كويس هنكسب ثقة النقابة ونصبح جزء ميتجزأش من العمليات بتاعتهم وبالتالي هننجح في المهمة المسنودة عليي.